أني نشوف أنو أكبر مشكله تواجه العالم اليوم هي الحال، كيفاش راهو يتبدل، درجات الحراره تزيد بشكل كبير و هذا راح يخلي الثلج يذوب، و زادا إرتفاع مستوى البحار و زادا الكوارث الطبيعيه كيما الفيضانات و الجفاف رجعت تصرى برشا، هذو التغيرات راح يأثرو علي البيئه و الإقتصاد و على حياة الناس، و الحلول تتطلب تعاون العالم الكل.